Manahaky anizao moa ñy mombamombany ñy sakafo afrika atsimo añy: -Rozy añy tea karazan-kany bakaminy ñy kolotsain-drozy noho ñy tea hany matsiro vita aminy ñy hena; <shushes> tea legimy rozy noho ñy raha mitiry vitan-drañahary ;manahaky anizao ñy Brahy zao ,hany io bakaminy ñy fomban-drazan-drozy ,matetiky henan-koso ,henan'aombe ,henan'akoho; manahaky anizao ñy biltôñy ,hena masaky io bakaminy ñy fomban-drazan-drozy ñy fiketreha ñ'azy ;manahaky anizao ñy bobôty.